हमरे सुरक्षित आउ अरामदायी यात्राक तहिन कारमे यात्रा करती । हालाकी कार बहुत महँगा रहता । अइस्तहिं करके कम्पनी के अनुसार, ब्राण्डके अनुसार कारके रेट फे फरक फरक रहतियाँ । मै हिंयाँ कुछ कारके कम्पनी आउ ब्राण्डके नाउँ बताइ जाइत हउँ । टोयटा, होण्डा, निसान, सुजुकी, माज्दा, मित्सुबित्सी, बि एम डब्लु, ओपेल, फर्ड, टेस्ला, किया, फरारी, रोयल्स रोयल, जगुआर, भल्बो, रेनो आदि ।